<hesitation> Magnerantany misy firenena dimampolo amby zato, <hesitation> izy koa samy magnagna fiteny araikaraiky dimampolo amby zato, dikan'izany misy fiteny dimampolo amby zato fa nefa misy firenena magnagna fiteny araiky na roa na telo fa- farafahakeliny, dikan'izany <hesitation> ka ataotsika vinavina eo amy roanjato mahery na roanjato latsaka hely akeo ny fiteny magnerantany.